Azafady indrindra ara, sôde de mba afaka atô moramora kôa alay azafady i ra magnino zany fa misy ra koranina alay zembany i namako akato de tsy mifampifankahazo si ra koranine tsy mifankarengy ra zakena si ze akato. Azafady indrindra arô mba miangavy antagnamavesatra arô mba aivaiva bitika kôa arô ra zany e.